Izy koa misy namako zegny magniry hitsidika agnahy amin'ny herinandro ambony io hôgny e <hesitation> i- asaiko managno akanjo <hesitation> managno robe regny zegny karaha findesigny amoron-dranomasigny satria bôka amignay akao <hesitation> decoration-gny tragnognay zegny misy fal- falafa kara karaha amoro- amoron-dranomasigny regny zegny ny theme dia tiako zegny zehey mbô mitovitovy dia managno karahanjegny raha atao.